वेकक्युम क्लीनर सफाई कइले के एक बहुत अच्छा उपकरण होला जौन कम से कम समय में बढ़िया से बड़े जगही के सफाई कइले में सहायक होला। वेकक्युम क्लीनर अइसन मशीन होला जौन बड़े जगही के सफाई ते करावे करे ला साथ में ए उहाँ जगही के सफाई कई सजेला जौन सकरा हो या जहाँ कहू के हाथ ने पहुंचे। एक कमरा के अच्छे से वेकक्युम करेके खातिर कमरा के अंदर के ओर से शुरुआत कइल जाला और धीरे धीरे बाहरे के ओर बढ़ल जाला। एह प्रकार से पूरा कमरा साफ हो जाला।